انا الوجبة ديالي المفضلة هي وجبة الكسكس نحب الكسكس نحبو بالمرقة الحمرة بالمرقة البيضا الكسكس هو غدائي المفضل ويعني هدا الشء يتبدل حسب العام خي في طبيعة الحال انا نحب الكسكس بزاف فصل الشتاء وفي فصل الخريف لكن كي يكون الجو حار كتر يعني ناكل الكسكس لاكن مناكلوش بالمرقة ناكلو باللبن وناكلو بالرايب يعني قي بعض الاحيان حتى يعني عندنا وصفة تقلبدية ناكلو الكسكس بالدلاع نديرو فوقو الدلاع وناكلو يعجبنا كامل على كل حال وانا هدا هو الطبق المفضل تاعي